איך מאך זיכער אז איך ווייס אלע פלעצער פון וואו אריינצוגיין און ארויסגיין וויפיל מענטשן זענען אינעווענדיגט. <hesitation> איך האב מיינע מענטשן וואס ארבעטן פאר מיך אינדרויסן פון די הויז פאר א לאנגע צייט צו וויסן מאכן זיכער אז זיי ווייסן פונקטליך וואס ס'גייט פאר אין די הויז און אזוי ווען איך גיי אריין בין איך נישט ביי סופרייז נאר די מענטשן וועם אונז גיימער אריין צו.